Piyaj tei rosun no telkar tei nokbar kaham khe tongnai jagao tonwi di. Fridge o dakhe bo piyaj bai rosun no kwbangma jora ni bagwui tonui mano. Nokbar hapya <hesitation> ni bagwi mesh bag ba basket tonikhe bo kwbangma sal ni bagwi tongo. Rosun ni bokra no bini swkagwi <hesitation> tonikhe bo bono kwbangma sal ni bagwi tonui mano. Piyaj ni yarwng tei bwlai achaikhe bo bono rawui khibidi. Belai kwbangma piyaj tei rosun no cold storage ba telkar nok kotor o tonui bo kwbangma taal ni bagwi tonui mano rosun bai piyaj no.